अगर मोर रेस्टोरेंट होतिश तो मे ए पाकतें वेजिटेरियन म। आलु टिक्की, बर्गर, पनीर टिक्का, सैंडविच, मटर पनीर, पिज्जा। नूडल्स के अलग अलग स्वाद दही भल्ला, मोमोज, फ्रेंच फ्रेंचाइज। नॉनवेज म चिकन बर्गर, फिश एंड चिप्स, चिकन टिक्का, सैंडविच, मटन। ग्रे चिकन नगेट्स सात म फ्रेंच फ्रेंचाइज प्याज का छल्ला सलाद। अलग अलग तरह के चटनी पिए बर ताजा जूस कोल्डिंक्स।